namanyaa ralle fudedi anasamei wamich de shere dalot keti anin haawamte himbeka ammotu diko shughuli ankabe dakka hindufne ammotu ralle fudedi anasemei wokti dibi malatin shereket wollin jirra dub ar arratan dikko gar ijeme rale fudedi dub anasamei